समानता के बारे में सोचो तो या चीज आवे की कोई के। साथ भेद भाव नि कारणों जस्या की कोई छोटों बड़ों नि होना चाहिए च छूत वगैरा की जो प्रथा च वे अब नि होनी चाहिए मतलब जाती धर्म ये सब नि करना चाव च। समानता वहीं च झा की भी व्यक्ति ये कोई भी भेद भाव। कोई भी अंतर नि झेलना पड़े की तो छोटी जात को यो बड़ी जात को ये सब नि होनी चाहिए च आशय की जा। ध्यान न रखनी चाहिए च।